أنا ما زرت أماكن جبل، الأماكن اللي أزورها تكون عندنا في الديرة وكذا. ما طلعت برا الديرة أنا. لكن نحنا عندنا إن شاء الله أمنية، إنا نسافر نروح مصر. نزور المتحف الوطني في مصر، نزور الأهرامات، منطقة الجيزة نشوف الآثار الفرعونية الجديمة. نعاشر الناس، نشوف المصريين شلونهم. يجولون إنهم ناس كثير محبوبين وهضومين حلوين.